افضل العيش في سفينة فظائية لانها تعطي احساس المغامرة والاستكشاف، وان انا ارى الكواكب والنجوم عن قرب، يعني حياة العيش في كوكب تفتح افاق كبيرة جديدة وعميقة، وكمان وشغفي انه انا طفلة درست الفضا والفضاء واستكشاف.